أنسب حاجه تاكلها الصبح هي الأكله المصريه المعروفه، الفول والطعمية، وياسلام بقي لو الطعميه محشيه، ويا سلام بقي لو الفول معمول بالطحينه او معمول بالزيت الحار مع طعميه مع بتنجان مع السلطات، الطعمية والبتنجان دا ساندوتش خطير دا احسن ساندوتش تبدأ بيه يومك بقي بحق وحقيقي.